Iōkɨ́dɨ ne d váꞌau iō ñīó ne e váꞌau de váꞌa ñu porkē tí diꞌna ne váhi kui kupar nvɨdɨnꞌúváchi kuí kupar kɨ́dɨ ntēꞌcú u te kunūū ca vá i ne vái váꞌadɨv vá thi váꞌa īído váchi váꞌa kūtíí ñi váthi váꞌa kutíí ci váthi váꞌa kutií xi kɨ́dɨ váꞌa ñuꞌu xava váꞌa kui dɨv kai kaintɨꞌɨ kui liviar ntɨ́ꞌɨ ñuú ñuꞌ taꞌan ntéꞌñú v ñaakanakaꞌan ko nte kāfee iku ído kɨ́dɨ nteꞌñú ne ñeꞌe nteꞌñú o ñeꞌe nteꞌcú o ntuchiꞌi choꞌo dv kɨ́dɨ nteꞌñú ne ñēꞌe nteꞌñú o ñeꞌe nteꞌí ú porke i de pénte dɨv depénte ntíkovñiꞌi tutu ne ñēꞌe nee ñúꞌme ñeꞌe ñúꞌme todo ngaesé s guele gele ūmá u niꞌi tuntu.